الحدث لي كان صعبا لي و كنت سيء الحظ فيه هو في مسابقة كنت ذهبت الى المسابقة و قبل الدخول في المسابقة أردت ان اذهب الى المرحاض فذهبت إلى أحد المباني كان مفتوح و دخلت الى المرحاض و بعد خروجي من المرحاض وجدت ذلك المبنى مغلق بالمفاتيح من كلتا الجهتين و كان الوقت قد داهمني كي اذهب الى المسابقة و ما كان علي إلا أن ادخل إلى أحد الاقسام و كان حسن حظي أن النوافذ كانت تفتح باليد دون أي مشكل فقفزت من النافذة و ذهبت إلى الإمتحان.